Ñamae ranbueve baere sauka pe ikabi yae yaiparabo bae ipiau ue oi bae esa jokuae pe yande ñanekiren ñamae ikavi ñai jare kiraiko uaja bae oi bae. jaeramiño bi yande puere yaiparabo yande ñanekiren yaesa vae erei amoape ñane ñee yande yemongueta die ñañoraro